...cómu es que hazis pa sacal tanta emoción i sentil enas palabras? Las tus poemas son mu hondus i me hazin de da-li güeltas ala via i las cosas qu'emportan de verdá. Tienis un don pala escreviúra, i las tus palabras sonin comu una música que me llega al coraçón!. Me gustava de sabél más a tentu'l processu que siguis pa crial las tus poemas, te sal assín de golpi i porrazu o es una trebajera más compricá?